أكيد عالم خالي من الجريمة, الكوارث الطبيعية بإيد ربنا, مش بإيدنا إحنا البشر, وإحنا مشال- يعني مش أفضل ناس نكون عارفين أضرار هاي الكوارث البيئية, لكن الجريمة لازم نمنعها, لأنه هاذي فيها قتل أرواح للناس, فطبعاً ننهي الجريمة.